حاتياً أنا لو راح نتكلم على اللغات اللي أنا متقنتها أنا متقنة اللغة الأم فقط اللي هي اللغة العربية الفصحى وطبعاً اللهجة حقتنا، لكن أنا طبعاً ما تعلمت لغة ثانية بشكل كامل أو بدقة كاملة صراحة، رغم إني أحب اللغة الإنجليزية واللغة الكورية لكن مستوياتي فيهم لا تعتبر اتقان يعني، بل حتى لا تعتبر مستوى متوسط إلا شيء بسيط.